<hesitation> Ny fomba atao zany mba ho ampy torimaso, iha zany tokony matory amin'ny lera normaly ohatsy hoe fatorianao am'valo na hoe am'sivy de mifoha iha maraindray de tsy matory voky koa iha bakeo sady tsy manao noana mare koa na mosary mare koa lafa matory de tsy matory amin'ny <hesitation> plasy fenofeno poti-javatra satria regny koa manko kindraindraiky mangididy regny de tsy mampahita tory.